El GPS es un sistema que mos ayúa a sabel a hilu ondi estamus en qualisquiá sitiu del mundu, i nel intri. Hunciona con unus satélitis qu'orbitan la Tierra i enverean señalis a aparatus, comu el mobi o un navegaol. Essus aparatus recebin las señalis de destintus satélitis i calculan la destancia a caúnu. Con essa enteración, puein izil ondi estamus pos, velaí, a hilu, i muestral la nuestra postura nel mapa. Es delos enventus más emportantis que á criau la umanidá.